anin hoo amtaan woan duraanitiif taa amtana taam duraa fudetaa anan yedeen, woan amtanaa duraa fudedaa woan amtana maanaa ant it ijemaa kablaa anin baree sun hingein hubedee iraa midasee, woam suun duduu ishia kulii ishia ach gee iraa hubedaa duubataan woan suun duraa fudedaa sunif woan akasii suun duraa fudedaa.